أنا طالبة طب فالخدمة اللي تمشي معاي نحسها مجال الطب، رغم الضغط والتعب يعني لكن في راحة كبيرة في الموضوع، ولما نشوف تأثير خدمتي إن هي ماشية في الإيجاب، ماشية إيجابيا ويعني فيه فايدة، فيه <hesitation> فيه سرعة، فيه دقة.